Pues wer' a ver chomo tloo taq xkin k'ulb'ik, chu wu jun algun día si dios traj va, pues calidad, pues calidad va, xtb'an invitados ruk' familia ruk' ixoq todo bien hecho, tiq b'an tlo bien, xquj ek ruk' padre tb'an casar quib' pi' iglesia ruk' ixoq, porque hare' wa' dios kraj, en este mundo va, para que todo, todo bien xb'anik, por ejemplo chi' xtb'antlo chi' padrino, ruk' padrino xkuj b'ek tlo ruk' ixoq, teqb'na' ri, teq b'na' presentar, qesaj todo sacramento que necesita, para que todo bien xteloq va, bien todo, bien <hesitation> tkal tlo xab'anik, jun, jun kum jun krb'an pensar muchas cosas tlo para que todo bien xte'loq pero dios sabe bien, todo bien algún día tqb'an, ruk' cómo se llama tqb'an preparar che tqyaa chuwnaq, che tqyaa chu padrino, a veces chemo tb'anik, porque quiere ganas tib'anik, pero ver tqb'an preparar chi' tloo invitación kb'an ruk' ixoq qb'an pensar ruk' bien chemo tqb'an, para que así xteloq bien k'o invitados xku'lik para que todo xa'anik, todo a la medida ke jun kraj Entonces are' jun kirb'an pensar jun, para que tb'an jun servir a dios y todo, todo xeteloq atodo a lo mejor kum kum kewa' kraj pues y todo chi' wa' kraj' kewa' ju kuktem ruk' familia ruk' papá xatyaken r bendición prwi' jun, mamá igual <noise> jun <noise> mamá jun, r suegra i tyaken r bendición para que todo, ta ju kuktem chju familia, todo jun chjay, kuktik mamá, kuktik hermano, kuktik tía, todo va, para que así ju kuktem xk'ob'ik en cada día